പേത്തന നേനേപ ശക്തി ഏദ്ദേപ്പുന്ദു। ഐകു ദനികുലിന ഥുന്ദനേ ബേഗ। ഗുര്ഥതിക്കുന്ദു ദനികുലിന ദ്വനി। കേനന്ദല ബേഗ കുപേത്തനകുലേ। ഗുര്ഥതിക്കുന്ദു പേത്തനകുലേക്। ദനികുലേന മസ്തുമോകേ ഉന്ദു। ദനികുലിന പിര പൂന്ദുപുന്ദു। അന്ഛേനേ യേദ്ല അകലിന ദനികുലിന। ഗുര്ഥതിക്കുന്ദു യേദുഗില നേനേപ। ശക്തി മസ്ത് ഏദ്ദേപ്പുന്ദു ദനികുല്। യദര് ഏദുര്വഥേദ പേത്തബക യേദ്। ഇര്വേര്ല പരന് പരന് ബര്പേല। പേത്തബക യേദ് ഇര്വേരേഗി മോനിശ। വന്ദ മസ്തുമോകേ കേല യേദ്ബക। പേത്തലേന ദുരദിന്ദ മസ്ത്। ബേജര ബേജദ് കുല്ലുവേര।